a kam biyilim biyilim nan bilimyu ka mun nge kin bilim me kono lon mwatake nubu ko niwu yi ki̱nin bilim. ka mwan ng kinin bilim nge fi wa ledeng mu chiru ne mwa le kwaduwe me ko bayim dine bilim me nge bilim nge ke chak ni biyilim, ka mwan ng ki̱nin biyilime nubu ki ba ng kano wuleni ki̱badu ka tunu kano wuleni kibadu ka miya damo wa faku bwilime dine wule dine ka ng ya file nge, nubu kano ko ng wure ng nwe yem a du wure ng nwe a di yene ko yene ko ko a niwu ki̱nin bwilim ka mwan ane bilim nge ko ng nwe a diwure ko ng nwe a di yine ko ko niwu ko ko nan ni mwa nwe yema nga? ko naba tukwani ye ayin niwu nubu ku wuraduwurane niwu ko ng di̱tumbiru nubu a ne ka tundu niwu ko nu yilang a ne yadu dine ka kin a nwe yilang ge a ne be ka fwa nubun min biyilimu niwu n- a ne ka ka nubu a ya kan mwatake ki̱n ne ka nubu yiko wane kono nge nubububu lonichi kudon ti ti ki̱nu ng kano ko niwu nubu a ta dine wureni a nubu a mwe ki̱min tukwani ko yin nubu ka ya ni̱ mwata yemu kano ko niwu niwu n- n- ng nwembuwe yi ki̱nin tukwanintu yiko niwu nan na kan duyenminang a lamti gi̱gang a mwen bu tukwanituwe ki̱ fwa ka bilim yem kini bilim yem kini bilim kan ng ku ni a ne ki̱nin biyilim me gi̱gang gi̱gang mwa yadu ka a fabu kitime nge ka fabu ki̱time mwayadu nubu ka yingde a ki̱ne dine ka mwan a ne ki̱nin biyilim me kullum ng kwadu nge kwadu mwa nun mwe ka tukwani yi kwadu ka ng mwe tukwanitu nge kwade mwa letunu a kwad mwa le kwadune amma biyilim ng kin a- a b- biyilimmu kini yuang biyilimmu kini yuag tukwanitu nge tutur. Nubu ka fi̱kini datu nubu ka tani datu we tukwanitu ka nubu a be mwe ki̱tale yamu ki̱ bunti yamu ku bunti yamu ku bunti yamu a be a ya yeme a yo ng mwatan a ya biyilim a mwatannuwe dine biyilim a nge tutudu ka mwatadiyire ng ki̱n na chi biyilim ki̱baditu ka mwan seli wile, ka mwan bwetire wile yinang bwesimu ka nubu kiya ki̱ tunde ko bwe mu ko yire ko bwewu ko ko bwewu ko ki̱fwa ka biyilim ko nge ko bwale ko nga ko ng tunmi niwu a nge nwe niye yemu ko tutu ne a ya nwe yemu ko ki̱fwa ka biyilim ko ti tun nwu we yilang na ni be ka nwe niminye yeme ko bwale ko nubu a fwa ko wule ko nubu a fwa yim ko nubu a fwa yim nge ko ngo ko na yamin ko nubu a tun wure ko nubu a tun yim ko ko nan ni no ta tunda? yinu kan ki̱dan we kunu ka kulin nu nan kan na ya selibu a fwa ng ko nubu a tun niwu a yilang a ya ki̱ da ka dum ya ki̱ da ka dum ye nubu a kune we yi̱lang ge ng ki̱n a kune we yilang a tabu chi nubu a fwa a yilang nitu ng ke ni wile a le ki̱da kadum. nubu ne lo ko ko tete ng fwa ni̱min ko nan na yannu ko yinm a kun a fwa fwa a fwa ko wo robe a kun a fwa a kurtune ko wu tare a kun a fwa a fwa a fwa a kurtuwe ko nubu a yayate ko wi ko nan chi mwa nwewetu ng? ko a fwa ko wule to niwu ni wile nga? ng ke ni wile nge ni nubu ka tunda a yilange nino nibu ka tunda a yilange a kab niwu ng ki̱n ka kadu ng ki̱nin bwanu we dikine ka kaddu yem ki̱nin ka biyilim kakadu yem ki̱nu a ne tukwaniye ka mwun kini tukwaniye nubu ki̱ wulni wulelu ne dine wule ye dine tukwanitu kiyikadu ti kifwile amma ni wile a ne kifwiliwe ko bayim. ki̱n ki fwa ka biyilim a mabu ki̱fwali ki̱ fwa ka biyilim a mabu tikwani ki̱ fwa ka ti̱ttu ng deyir aya ka mwan mu mwe tukwani mu ka xhi tayi, mu ka chi wulku we bi̱nu nubu ki̱wulnu wulin gne kuma ko yin ko fwade ko a lame ki̱nin tukwanitinku ko ti̱ kun a fi ko a lemi ki̱nin tukwanikinko amma ka mwun mu fwa biyilime ka mun mu fwa biyilimeng ko nge na ko ngo ko ni nwe ko ti̱kun ka ne nwe chi a nwe chinetu ka a nwe ko wule ke a fwa nimun ka mun mu fwa tukwanituye ko ng nwe yemu a du wure ko nan ni mwa nwe yema bwale ko no ni tami ni ta tunda ko ne ni wile di̱ chi nga? mare ta tun niwe nanchi fwaku biyilim ki̱ chakni ki̱ chakni ka nan file ki chak ki ni kona a di̱bintil koda nubu no a tan ka mun ki̱nin biyilim me, ka chak nu ne mwa tiye du we di̱bintilu ne mwa ma kai ne wa tiyeduwe mwa chire du